سامحني خويا نحب نسقسي على أقرب مركز شرطه من هني، انا مانيش من المنطقه و منعرفش بلاصتها، تنجم ترشدني و لا توريني طريق الصحيح لهذيك البلاصه و كيفاش نقدر نوصل ليها خويا سامحني من فضلك وريني و راك مشكور هيا يعطيك الصحه.